<hesitation> Frizidera àby io zen̈y, io zen̈y <hesitation> famitrahan̈a raha mampanintsinintsy avô koa zen̈y mampivaingan̈a koa zen̈y koa fa tia, ahazo raha karà ranon̈y laglasy in̈y zen̈y an̈ao atao an̈atin̈y frizidera. Avô zen̈y zio zen̈y mandeha amy ny koron bôka eo amin'jay koa fa sokafana zen̈y zio misy lera mirehitry misy jiro koa anatinany. Karazen̈y.